ايه باينة، ن-نظن أي واحد في الدنيا <hesitation> مر بهذي الظرف، وين أنو يعقب على واحد، يشوفو من بعيد و يت <hesitation> يتجنبو، يتفاداه يبعد <hesitation> يعود يمشي ويبعد الطريق، يبدل الطريق باه ما يتلاقاش بيه. أنا ثاني صراتلي با <hesitation> علاخاطر كنت <hesitation> كان <hesitation> ك-كنت نسالوا دراهم، سلفتلوا دراهم وما جابهم ليش، أيا ما حبيش نحرجوا أيا بدلت الطريق.